कॉफ़ी बहुत ही लोकप्रिय पय पदार्थ है। जिसे दुनिया भर में विभिन्न प्रकार से तैयार करो जात है। शुरुआत करतई कि सबसे साधारण कॉफ़ी से ब्लैक कॉफ़ी। जो बिना दूध और चीनी ते तैयार करी जात है। इसकी सच्ची टेस्टिंग <hesitation> इसकी शुद्धता में होत है। फिर आत है कैपचिनो जो कॉफ़ी दूध और फोम के मिश्रण से बनत है। इसके ऊपर हल्को सो पाउडर्या दालचीनी भी डाली जात है। लाटिटिक भी बहुत प्रसिद्ध है। जिसमें कैपचीनो की तरह कॉफ़ी और दूध होत है। लेकिन इसमें दूध की मात्रा अधिक होत है। और इसको स्वाद बहुत माइल्ड होत है। मोक्का एक और पसंदीदा प्रकार है। जिसमें चॉकलेट को स्वाद डालो जात है। और यह चॉकलेट लवर्स के लिए भी आदर्श विकल्प है। अमेरीक्यान एक ऐसी कॉफ़ी जिसमें एस्प्रेसो के साथ गरम पानी मेइलो जात है। जिससे यह हल्की और ज्यादा तरल होत है। बडी ऑक्सेड कॉफ़ी गर्मी के मौसम में बहुत पसंद करी जात है। जिसमें ठंडी कॉफ़ी बर्फ के साथ सर्व करी जात है। फ़्लैट व्हाइट भी एक प्रसिद्ध कॉफ़ी है। जो विशेष रूप ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में लोकप्रिय है।